Zaho zane ty avy antsaiko atoa laha mahatrea loko vomeo, mavo moa ty ilany fa ty amay zane vony raha ao, vony zane ty ahaizanay aze, le ty maha raty raha ao anoharanty ndaty hoe ino hafa mahatreanay mavomavo io rehe io, naho noho zao fa manino zahay naho tsy trea tsy noho mavomavo zahay tsy noho natao hoy zao tsy ho hinajao fa zahay tre mavomavo ano, dikan'ezay zane raty zane korera io ty amako